أجول لك يعني جرب تبدأ يومك بروتين ثابت، يعني حاول تصحى كل يوم في نفس الوقت، حتى لو في عطلات نهاية الأسبوع عشان يعني جسمك يتعود يعني بعد خلي الجو في غرفتك يعني ظلمة جبل النوم يعني عشان تساعد جسمك إنه يرتاح حط موبايلك بعيد عنك جبل النوم يعني عشان ما تصير مشغول إنك تلعب.